<koliro>Raiky, telo, limy, fito, sivy, raik'ambiny folo, telo ambiny folo, dimy ambiny folo, fito ambiny folo, sivy ambiny folo, raik'amby roapolo, telo amby roapolo, dimy amby roapolo, fito amby roapolo, sivy amby roapolo, telopolo raik'amby, telopolo telo amby, telopolo dimy amby, telopolo fito amby, eee telopolo sivy amby.